Sä kuch di galdi gau beñ nic porque ruñne daiñ lla ceit nic mas ceit callau lane cualquier ra- or ca- cual quier porque nic shet shi nic di ruñ nic mas casech beñ callau beñ ceit per ra rni rashi que sä kuch nac ni masru sa cos nac ni nac sä sac per na ruñne dañ beñ vay lla ceit <hesitation> ni rdo ra tiend pues ral callau tisbeñ nic pues ni- ni nac sä kuch nish nic cual quier cos ni guñla nish toste sä kuch te sutbeï guñla pe cheu seeb bega lla este ceit <hesitation> bajueru nac spe nic sheta nishte nic ceit na re ceit ni ca na re mejor ceit ruña siempre ruña rate cos ni mandad ni ruña ra scomida lla nu huelt sheta sa sin ceit bsia pues si ga sin ceit ra ca ra comid ni rdaune sheta casi rselasa ceit llicne porque ruñne daiñ beñ.